Erenana do bin bia, erena de ne bin mo, buloroye men fia anu tuo deh, aema fia tuo deh yai kpo were kumor a yei di no bo-mor, arin bi di ere mo nanekumor fia duo deh ya bah, gberi sei deh so, erema ke nana to hn bia enen ma tini be amene, fia tuo deh, di du bamor ke ye pre, ware ange ke du ke mukamor, ware folo mor deh bi-de poi-deh akpo di eni ehi nowa Ye ware abeh, esin koro de, eba be-de ke pri dia repo, ye la kpo- emene bo numu reeme ke pa-de ban ware me, ware bulobo lolo kene ere ke pade, fia tuo tan, be-de poindei, ware telenu den, di dubamu, owei jeeme su, ere ke nana domene-se ye-din bimo wey papa mien sai, seifa, ofrobilsi nana yei sei nana kumo sun kumu se nana kumuy fiane freware